Azafady indrindra alay, seka mba angataka fahanginana amindreo akato alay fa de aligna alay i andro siogna de tsisy andriana si alay tabatabandreo akato. Rakôa rô mety de mba atovy moramora kôa azafady fade oandry alay togna fa mbola maro be raha mandeha atoy.